<hesitation> Uh ke eni eri kurona nau embo pe pemi avo koro pemi ta embo pemi ta ke ere embo mihaja embo pemi ami ke e uja mireri ta everi mireri ta ke e uja amo inge ona agi e ona eni umbuto hiore amo ami ta indie ona to embo pemi ami ta ke uja amo inge ona bara ami vuto ke ami fuo re nau ando re hejepa uja ke namo umbona e eni mirore ehako ando bovu ona anga uere pemi nau umbuto demi demi kiri ke uja amore umbari akari kogo nae to embo otofu ta ke avo e uja avo umbo re ingi ona umbona avo mihoe ona avo umbore hio tunga umbona to avo use be eto miro mirae ena avo hako veto pambari ue mihoja avo mihore iji eni eruma pambuto pambone re maha nau embo pemi amore umbavo uja nau javo umbuto fue eri re o namo te enga isa ue eto Enda pemi anga ue ra na ami fue onaro anga e ona mune re avo auto arumbejo hio pambuto na ai ami ga evi eto ai enda humbae iso eto indio hiore ingito ami ga evito ma dai overe keto vovona puvutore mihoro nau embo pepemi avo koro pemi ue mihe kito ami pambuto ami ta oro vandei eve na evito ma vuto fuo na ra ro avo mirae amo pambuto mo dega vura ehe na avo avo mihena umbuhera na vuto fuone ona te enana ue mihore mihe ona e namo mihene namo mihe ra avo umbore tunga bari e avo mina ara to hito fue ona ami ora amo ue tunga bari angari avo amo otofu ra no nau otofu ra ambo miro mo mireto ra ambo re donda kakara ei fue re tumbari amo ora amo iji e mireri horo aire angato ra ue avo ehija ue vuto vuto eni ehako to ati ue na re donda pepemi eni be embo meni ena na anga karika ikitona umbatora jigetora o avo ami ga vahika nango ha Te siro nango ta horembari nanago ta miro huketo amo pambuto re be samuna be pambatora amore nango ta embo pepeni mihera ami ta utu besi dega jaukuro ra, aire dega atora, dega inde ra. dea pambora. ke dega ehera. wasiri javo te javo te mo degato ora amai nango amai besi ai ereretona pambue na akari re embo pepemi ta hambatora tofo na umboa siro nango ta horembari nango ta wasiri nango ta mi nane ane etore akari mane nango ta embo pepemi pe maha ami ke ara avo nane umbuto avo ambo ambo ora angato avo pambore ue re hako nango ta singa fora pepemi amo ora mo ai hako amboi avo ereretona akari re avo hambatora aute enana na vovuro re ehako nango emi re hako besi umbuto embo pamone atora avo umbona nango singa fora kiri fora amore nango ta meni pepemi angari ra avo ami ga aire atora avo eha singa fora embo mi ga arumbe re arumbeto mihe re Ke eni torona eni anga ona te ehako enana ta ivu fona jikorona ue re ehako e e nango pepemi ena miheve na nane isoko mo auto ungo ta tiri honje ke ena avo e e na ungo miro nungo ga miretona anga ena eto evi voi ima nango vuroro kito ehako nango ta undi meni miretora avo be donda evi ora amore nau tiri kari era avo umbujo ba angere ta ie amore atora pure eto pamburo re ehako nau ta singa fora avo ta amore ehako nango ta avoi degi fue ere nango ta aha maha ga arumbeto ke ingae umbae aravo tore mira uja nango ta aha pepemi emi ehko ue evi horeto hako umbuto fore ara vovu eto torore hako nango mi umbuto ra hako amore hako eni ta ehe ena angati era avo nau aute ereto re ehako nau pepeni ta joie ha angari inderi namo ehako vuri oro na hanana ora enana ta avoi eretona eruro na kiri pepeni tefora te mo oruro mo pambue na namore te ma sisara ta ufue meni amo pambato na ufu ufu vito hito umbuto nau namei inono atona pepemi eni be re umbuto fora jikoro ra Avo auto fue ena re kiri jigena nango ta apa tafore nango ta bebe ue konne nango ta avonu de avonu de re nango ga dai mihetora da ta javo avo jigora ejo mihora amore namo meni singa pepemi ta hembai avo namo mihetona eru etona evi ivo umbato na avo ena u <hesitation> namo ke hako afere kurona re nau donda hena amai namo tafai indi fue ke emo re vukiji e ona re givu pari ra. givu pari pambuto ue namo enana ga erue hito ivu na te eni re erumai ie kuru re pambutore ando vovu io re vuto toto mima ahako re pamone pemi ao ma kiona miheto na nimo kito fona namo ena na re meni erua uja pambuto umoi hambutore ie nau pamone pemi miha ue ne erone re meni na mo erona anga e ona etore pamone re isa umoro namo ga mane indi ora pambura umo ga mane erona te namo ga umoro kamoro te indi ora te namo ga indi ora te ami ga avo vaikio Vaike pambuto givu pari di dei pambo ra mirona isa umoro vito pamburo na embo pamone uje ora pambara uje ora pamone ami uje e ora amo veto kona vito pambure pambona dei hiore dei pambati ue ona re enga atora ue pambati ona e avo ra pambato donda sireketo siro pambare dei orere puto vande seriketo re degi isoko juruketo re ma pambuto nau enjo jigama ma pambue amo eja pambuto isa umoro dei eru eto na avo iore pamone mirae ue ma hako evereketo uja vande hore o nane degato ore namo dega atore namo e pambone pambuto denga ore namo beju ona re tofo ta inderi avo ra akari be aire akari kogo te ma overe keto fue jo pambona pambuto dei pambona avo evi ona inda humba namo inda eviti iei eveti keti kio namo pambuhena mane hukai tafa ehena re ehako overe keto simba nau evi aruma kitore ara ue namo vovona umbuto hako da mihere ue amore pambuto ehako nau ie pure toto pambona avo pure eto aha simba ue eni e ona ai ona avo Umbuto isoko ue do ue anga ue avo dai mihe ona te nau ke to ati fue amore nau oro pemi ta ke kiki ue ora embo meni avo miroro ue na ke tiri jigere embo meni amo miroro ene enana ga ami eto na ke do akari samuna avo heroro ue ena ga enge kuroe do umoro kamoro ue enana ga inda mo pambue miretona pure pemi kiri fana re ie ta humba pambore pure avo e ona avo ra mihe ona ra enjo hoi ire ona ra uene sesena eri ona avo ra givu pari ire ona enjo hoi eni e ora amo namo mane e ona eto namo e ona nau enjo mane e ora avo toho koruke tafa ta ue re enana ta mihere ture namo nau ami hione umbora anga ue avoisa umoro enana ga akari e ona enda humba ami ta joi god ta ke avo mirona avo embo pemi ami ta ke avo mireto ra avo hanana e ona avo ami ga hetora ue ie fue kitore embo ami ta javo avo jiuekuruna miretora evetora <hesitation> E to ato ue ehako ena re nami nungo embo pepemi amo miro isoko be ami nungo ta hembae numo ga erua na ambo re ai kambau uro do uro kito ahako ningo mi tambu kuro ungo ta fue ingi kure na pamba atona to ningo uro kito mo hako mo anga atona namo ungo ga erure eto na pambato na puka indeto na umbatona angati erona eroro ue na to donda evi donda isoko mane pajire be avo da ta javoi era pure ora mo nango eni fo donda emo keri emi for a enifo amo kia e avo te ma eto indi ati keie ambuto avo enga to ora avo toto toro na